Ny roa arivo arivo rôpolo raiky amby, karàha zay koa azoko hon̈ono karàha nisy ekilipsy zay dônko io andra raiky zay, ia, fa tsy azoko on̈ono ndraiky izy in̈y na ekilipsy sôlaira ino feky.